الشخص الأكثر تأثيرًا على حياتي هو بابا كان دايما موجود لدعمي في كل قراراتي. كان بيشجعني على متابعة أحلامي وتحقيق أهدافي، مهما كانت صعبة ومستحيلة علمني أهمية القيم زي الصدق والاجتهاد. كانت نصايحه بتعكس مدى أهمية التحلي بالأخلاق الطيبة في التعامل مع الناس ساعدني أكتسب شغفي في القراءة والتعلم. كان عنده اهتمامات متنوعة، وده ألهمني أبحث عن معرفة جديدة في مجالات مختلفة